Mi sawran mo Arande kam handi o usta nyamugo shuga, shuga oyidi nyamugo do wawan nyawna mo masin obusta nden o ɓedda nyamugo nyamdu njamu-njamu Sinay nonnon njamu maako loran ɓaawo masin